Sea wengi saweam burung kebanyakan se aktif wengi burung ya se se loyot, loyot kadang kala ki menusu nusu sea kwa seaktif kasama mareki sawengi se burung burung loyot penaan natua loyot ta loyot <hesitation> kadangkala ki kima ki menusunusui se timuka mowiana mberenea memang kaseletum mbere nea lengkali <hesitation> biasa se epelan loyot in hah sea kwa pelaneatua se mawe tanda lengkai ki mawea uma salumo sea sawengi asawengi salumo se loyot in winaletua salalumosea oduh selimo' loyot dimo kementu' tumerus dimo tumentu turus karna <hesitation> wean wean kalewoan di tumuka jadi dimen dimentu' an saa setua kebanyakan meila eh sakulu mo si loyot loyot nitumuka te' pa wunon weyamolako mena' pela saya komenapela' oki teako kumelang tea tumerus. Kana sako tumurus seang sapa- sapa tumukan tumpa susue netua sa lumo si buru se burung loyot in cuma wean wean sedemu ma percaya sedemu mapercaya salalu mo ose burung loyot tisi nemomapercaya cuma katu samoloolasea te kan se sawengi he keding ingkening onea jadi laengkali pangaide ana samaloolangsea sa sea sa sea toroidei tumingka tumingkas lumo se burung se burung loyot in etumingkas.